Tamato sos sunii ak wiki sadii kan unum taeniniey (bulto illama tokko), wonni sun haraka hiyammatu, woni sunenii kaishin kas jirt sunen lillaa hiyammatu, woni sun gogesa lilla hinjiidu, duumi hiyyamatu haraka akum bulto illama toko kan (wiki sadi) mal sun hintetiey mal sun haraka hiyammatu.